عيش حياة جيدة يعني الاستمتاع بكل لحظة، سواء كانت في العمل، العلاقات، أو الهوايات. هو التوازن بين الراحة النفسية والمادية. يعني زادة العيش في سلام مع النفس ومع الآخرين، والقدرة على تحقيق الأهداف والاحلام، مع الحفاظ على الصحة والسعادة.